पहाणका का धाराको पानि भन्या बित्तीकै मलाई क्या कुणाको याद आउदो छ भन्या पछि जो ढड्गा हुदो छ त्यई ढड्डगाम्बो ठोक्कीखेर त्यइईको आवाज सुन्नीदो छ तल झणन्या बेला त्यो हो जसो लाग्दो छ। यै पाहाणका धाराका आवाजले हाम्लाई एकदम शान्ति अ अनुभव गराउदो छ । सुन्दर एक सफा पानि अत्यइलाई खायाबछी हाम्रो दिमाक ठन्डो भयाजसो चाइ मुलाई लाग्दो छ । यै धाराको पानि जब ठोक्कीदो छ ढुगाम्बो ठोक्कीखेर तल खस्तो छ त्यो खस्याका बेला तल कैतकै यसो ताल पण्या जसो ,कैतकै यसो बग्याजसो कस्तो राम्णो त्यतिखेर महशुस हुदो छ । यैको आवाजले गर्दा वरपर सब्बै कुणाहरुलाई शान्त बनायाजसो कल्पना मु गद्दो छु । पाहाणका धाराको आवाजले हामीलाई शान्ती दियाजसो चाहि मलाइ महशुस हुदो छ । त्यो धाराको पानि झिक्कै ठन्डो स्वादिलो पन हुदो छ । त्यो अरुब धारा भन्दा सफा हुदोहो स्वछ्छ हुदो हो जसो पन मुलाई लाग्दो छ । त्यइ धाराको पानि खायापछि त्यइको स्वाद पन झिक्कै झिक्कै निको पन मुलाई लाग्दो छ । त्यइ भैखेर यो पाहाणका धाराको आवाज सुन्या बित्तीकै कुलाई चाइ शान्त अठी रमाईलो रमाईलो पन महशुस हुदो छ ।